ملعقة log dirka dirk edienan dirk edienan ga uoe nakomo لكن <hesitation> engir adem video teka مرات nali, facebook, ghase la, adem nal <hesitation> man uki uki tan man man <hesitation> alie ken <hesitation> dirka degae nan goi dir engir alie alie log degainan weko dachina tako le ayein nail لكن uoe doge assi damo uoe doge oue ta koffafi oyie la adem edaie assi okir komo wala alie komo dir uoni. <noise>